أفضل يكون عندي ضعف العمر المال مهم بس العمر أغلى، لأنه مع العمر الطويل أقدر أحقق أحلامي وأعيش حياة أطول مع الناس اللي أحبهم، المال تقدر تكسبه في أي وقت لكن العمر إذا راح ما يرجع.